مذا بيا تكون عندي الخدمة تع مهندس كمبيوتر سيكون من الأسهل بالنسبة لي العمل، لأنه مع شهادة مدرس اللغة الإنجليزية، فأنا لست لست جيدًا جدًا في الجر، إنها ليست وظيفة جيدة الأجر، هذا كل شيء.